बिन स्वाद का साथ मा समझौता करया मिठाई ते बिन चीनी की मीठी बणोंण का वास्ता वे मा ज्यादा पकया फलो कु रस या मुरब्बा मिलाये जा सकदू, पकया केला आड़ू और जामुन ये कु बेहतर विकल्प च